Hoʻolauleʻa nui ka poʻe o Denemaka no ka lā Kalikimaka. E like me kākou ma Hawaiʻi, he wā ʻoliʻoli ia no ka poʻe he nui. <gasps> Loaʻa nā wehi Kalikimaka a me nā makana. Akā <gasps> he mea nui ka pāʻina o nā ʻohana me ka ʻai ʻana i kekahi ʻaina kikoʻī. ʻO ia hoʻi ke kakā a me ka puaʻa i ʻoma ʻia me ka pūkini keli.